जापान के प्राचीन इतिहास के बारे में। कोई निश्चित जानकारी नहीं छे। लेकिन जापानी लोक कथा के मुताबिक दुनिया में निर्माता सूर्यदेवी। और चंद्रदेवी मिलके रचल रहे छे। उन्नीस सौ बॉन्बे में यूरी तोमें ने सगा कुरा। में सैनिक शासन स्थापित करेल रहे छे। जेकर से सामंत सही के उदय हुए रहेल छे।